إيه مثلا ناخد مثال مثلا خمسة وثمانية واثنى عشر إذا جمعناها تكون بالنتيجة تكون خمسة وعشرين، خمسة وعشرين دولار، خمسة وعشرين قصدي.